म् लेइथिअरि जेप्फेर्को सुन्ग्ज्रुप्नि मुन्से मोहोर् एब खेम्प्लस् मोहोरे <hesitation> गुक्रुप् यु ग्प् सेलयु। भिको बेसे म्होरे, म्प्, म्ब्रु, मुन् फुन्गुन्, <hesitation> मुन् फुनु हुयो। कतोल् फिस सुन्ग्ज्रुप्नयो अरो खेम्प्लस्नि थकै गुस्रुक् ग्यप् सेलयु। को क्रोमेत् फुर् <hesitation> मुन्नि जुनिअ बि जेप्फेर्को <hesitation> बहैनने जयु बिसुर्नि बिगुरप् ग्प् को खलमु।